Ɓoosaaru ɗon mari haaje tokka dimbugo ɓanndu mum kala nde weeti fuu, Taa kaasa nde ɗiɗi ko nde tati haa nyalanɗe Ngan ɓoosaaru ɗon mari haaje dimba ɓanndu mum heɓa laata vana kanko on aatintama ko gujjo malla huunde feere ko warata nasta saare ma ngamman ɓoosaaru handi nde weeti fuu dimba ɓanndu man ko nde gotel ko nde ɗiɗi.